Dwanso undigi nyendan du nyengara fulan ye enfaraha endanyo faguma fraha lolle gara ol ngumuri iwasi ngumurisa wechallagowa salado tuluwa ngo sodi tuluwa ngo duloo masigoo wetehan sala kochalla gedo tulankwango sigo godiloliso halibaltu alguftuluwa ngadige mengusundan engusundanso enyeshigumdaru faguma wefumda she wehamda kabura ke asuda laftan kumani na kumani adum ayagu kabura rogu aluga muslum ye ro goluode leshamenkoda guhadanne ehanne faraha ahah balenkun <noise> kashe go kumani ahagun ohalu nubaro go kaluo katungurogo ndallan bulbalengo anasusolido dulo salan ngumuni dun shame kodumawa kumani ahammo nulbaruko ish ado aguda duro fodando ihalo ngumuri surogi shanda aledo gara nyiro shandan ale lorogun duma kumani mahagun ngurnodo

Nyenyejeo faagu yahe enkani amma nyiro shumungo ngumurido iiwasi ngorogudo seftan nandadanso ngumuri alu digedo sisuwa jigaro gunso mangoyo linshamenkuma siyanyan ale <noise> bulan shuwan gunda walgunmaa surugodo kaldoo amansunno bado turangunso mundiri farahan bodo ngumuri gasi. ha googu dunya gaherogoma ngumurise kin ngumurisun ayagowa ngumarisu asiyam dongu gweregasi eh <hesitation> ngumuri en ansu layaso dunan ngumurian dumo udu ngumurisu asiyam so kungosi asiyam piyaskuro umsum do go sumdo faaguma surogodo kaldo nyiro llegara ndali wansisiyoso ngumuri <noise> ngumui sulaya de mensiyo ngumurisulade mensiyo. ni dabbar fwan kumani abongo kallyo ndaktougisiyo man kumani ahadan ngurno gi eshangonda ensi eh niduhoro kumani tindu odu nyirolle gara amal wasi ngumuri so tunna laftuan